Sɛ miridzi m'awoda a, mebɛpɛ dɛ wͻbɛkyɛ me sika akyɛdze kyɛn dɛ wͻbɛma me ndzɛmba a ͻyɛ akyɛdze. Osiandɛ, ndzɛmba no, obotum aba no dɛ ͻyɛ ndzɛmba a m'enyi nngye ho. Na sɛ nk - me nsa rek - sͻ sika mu a, sika no, mara mubotum medze atͻ adze a mepɛ. Anaa mubotum medze ayɛ ehiadze bi a ohia dɛ meyɛ no mprɛmprɛn yi mu.